Ya mohiten amane kalo tino lo saw afiata aka maselete nosu amane si atau sawuwa isi lo aelamo solania isi si remesa tino mesasaka ilie olama amane pakakasiri iwe sakan lailawe eewu sa berarti sasa berarti amane saka ie ini sawu sama kalo tino risakan ruwa tino lo ama batia sa malayane malayane laure nayo pelala amane lalei berarti harisipo ieruwa sebab remesa maselete amane tatainesi amane iuna salama e ilau tino warmu jadi tino waru isi tino lo amane lo sawu afiata maupun maselete sa amane sa aina meriu lalu tino usahelu lo ama manuem naya nase. Manu ahiate mere nae, manu ahiyate mere nae berarti eta se rua si saka asamahu berarti saka mata-mata berarti kalu ara uwe ara uwe mo tansa olama ama keluarga palaman palalesin deng bisa tino uwa meri <hesitation> jadi papa si ananase tinou me sasala tamu ole karna remesa ehe te'e re musiba le uwema re muri jadi akam ta'a lamno'o na se malayane berarti eswalam lauma elwamana, elwamana berarti harus pu'iyeru. I pu'iyeru sebab le lemisa tinou uwam <hesitation> tinou uwam me amale me karna amameme sinana bahatiarei si loisa rusaka amane. Yau upeipe parang pakakasi lei <hesitation> hahu rira, hahu rihiya mo o ona tiye lou sebab, iyome karna ilau e'ewahano man la'a leisa berarti souwa isi atau saka sou afiyato musu jadi amameme me barang musti po'iye, harus si po'iye <hesitation> setiap nali harus po'iyei aneo, sebeb amameme si unaisa sa si amane ri isa barakati me oleh karna i yoha huriyo amati no warga. Tinouwa lou ama amane reine ye ana se, amane rei karna lau maselete berarti ole karna ne mutuana si, si etue kiratahan <hesitation> lalu mutua maiyokule le'e ba'atiya i tarukiraeru tau mo sebab risa batiamana, yale sakae mane mo renesae batiamana si, si baatiya me. Yale ruam mae kususupuata remesa amana sia, <hesitation> rusaka hahan riyo <hesitation> jadi hahan risa ritinouwa sa'a. Ama bida aridiyae, <hesitation> i temperi seperti ama mayepule, ai percaya mayepule nanau kotika, kalau nai lai ini ala ini amaselete rewei saharus tewamayana nanau i pasasui yama moupula, <hesitation> amameme si tarutau amane risa endre retinou wameriyo jadi, te'iharusi <hesitation> itu kira'aru waraha lalu iyatulua soula amana. Amana reire o una ki'ilo ka'alotau sebab amana ri isae umnae pepeseanase otiwae o apaopa lalu settiwae ohunuwe le hunne. se remesa saamme ilawa apae <hesitation> itamara rasunoala rirla la iyo, u eu matane bisahi apou polaman la'alei Mo kalu amasu noala taham semse'i apa aparan tambo <hesitation> yale una param taam mana <hesitation> mae rei lau riom liyam em beta me yale seino pakam lau amane reire o an an hala huin opakem pake pakean ama heyate beri. Na wana se me memse se'e tueri isa bukan na etuwe huhuinta, si etuweri isa yare tahumli, makanya ite hu ei saharus i <hesitation> ino'i eina mana naule <hesitation> amane risa nauna lokalo yai mo sebab ne agamari sagueru tuenle <hesitation> lalu marai mese harus si hormati rumai <hesitation> ni hormati rumai bukan nai i pasala rumai tau lo sebab amam me si anasi ehu ei me sa <hesitation> i samaleu <hesitation> jadi ehuwei kalu isa mane na pepeisi aname ro <hesitation> o pake hutua karong hutuan na elae te tun nai huwa wa'a nao fafae u wosohua <hesitation> loutu mate ne yana sei una i unae la'elo amanari isa musi tiyae amahu tua mala alo, um i una elaelo amansi yo hutuam mela tamel una susa seina? O una susa'a mane? Tau bisa tau. jadi tinouwa me I tamati nolu amaner isa cuma i etue kira mane. I lahae man ahiyate me renai, malayane renai, sainati remasa sa'a saat. <hesitation> peipesi <hesitation> si taru taru ambel iyao <hesitation> suka habare mau <hesitation> mahu an biri naimsa sakabare ini. Hita bukti nouhua merio <hesitation> jadi im anaopa mo rie seharus um yakin. Um yakin yang parcaya la ose <hesitation> um amemena si suowa sou mananau la'i saisali mane. Yale seina nalao hau lala ano soumanau lasa yalempe me se la anao tabea salam tau <hesitation> jadi amane rei re tinou na lo'o remaselete sa amane, bererti sakai lahae <hesitation> sasa bisa sa'a me'e <hesitation> sasa meriyo <hesitation> satu ini, jadi i tamati nouwa me, jadi amane na ama barakati yare ehure <hesitation> ehuwero pala <hesitation> i einero kapaniya kapaniya <hesitation> oti wae le'elo sakao <hesitation> ineka pung saja <hesitation> re intel lisa sa sa, tue ne. <hesitation> mo yalem pe na kalu na um kirae huhula, um kira na se'e <hesitation> lahu laku, <hesitation> yalen pemesa pake yam tambelan, pemesa <hesitation> ana'u tabea salam taam <hesitation> Jadi, ama aena ama ama, si laiyanai mau pe <hesitation> kalu foulei sebenarnya sou leisa harus i ama ana si laiyana pe seharusnya sou waemale, <hesitation> we waemale sebab pora'a ale ariya mata'i harus papa sianase mansale se husule, mau ito pamuri se tamli yanhati ya maraini <hesitation> lei ina saka anawasi anhatu maraitusa <hesitation> lou sebab i tamati nowam sei hitiheru lou ama nata ni. Sebenarnya ama ana ama mahinae si hi lai hayana pe se ama mana nouesi layana, saharus sou waemale me saharus hiya seiye. Hiya seiye sei ase eseriye husu le se mansale <hesitation> kalau ada lousa husule <hesitation> ite anai husule me berarti i tarima yane sou ne sou waemale me rei. Ama a meme si ama ana seng tarimaya sou merei mo karna ite yana se mahena se manuwai <hesitation> ta maraina se parampuang a ei um hiya sakai <hesitation> i tarima sou <hesitation> sou re se umum lo niye he si sou indonesia lo he <hesitation> mo kalu i tamaso waemale sa ta hahan. Sebenarnya i, i purai lahir ope me ron, i tamasu waemale se harus eu <hesitation> Masa kasa tamni <hesitation> reina ta ma kala rei <hesitation> ama ana sei na si marai tu sira, mo sebenarnya harus si lahir ope <hesitation> husule se mansale uwama mansale <hesitation> i tarimae ni sou waemale merei <hesitation> mo kalo ite han atue ra men, sakai le lei tei tarima sou ra'a men me lebe rei kan se me. <hesitation> jadi hiya ha'e. Mae na'i, i suelama lou sou awale. <hesitation> Sou awale me se rei barakati oleh karna sahae? Masikei an hatiya le'e pe mai ana tuem sahae le'e <hesitation> mo kalu mau tehem sou waemale ri'i re sa um barakati tau. Um barakati saelo bafe um waemale tam nei i nanti lo'on nunusa i laher nunusa i laher isa i hite, nae ana si waemale me lala kuwe <hesitation> na ite perisa waemale me lala uwe me nusa inae ririo <hesitation> jadi kalu i tiwa sou i tamaso ena se i tiwa sou, yalem pe me kalu tiwa sou lo nusa inai riri berarti yalem pe me saka olala uwe sou waemale ri lau duniyae ye kiamat. Mo kalu yalem pe mau terpancing denge duniyai ri'i lalu ote ehem sou waemale, berarti yalem pemete saka um samsahasa ta am. Barakati lo'uwe tam le'i kan se me Bai mahina, bai manuwai jadi ite tu mata seharus i <hesitation> i ei na ma'a kumata he ewu warana, i nateo roi-roi lo papa um mese seanase si barakate um se lau seanase pola ne ayeuhu te'em me semekoe? Iyo hatu aipelate me se mamanu? <hesitation> karna memang si tar tau sou, mo sakarang saha bisa? Kan tam nei. Oleh karna ite tehe eru, jadi temperu sa banyak tehe ehua rara karna, rara au walearei sei tei te banya tehe eru wara. Na saka na ana si amama na nue tai oti nalai, amama maite tai oti nalai. U pusau na oti nala rumai, sebenarnya u pusau me sa mosi ele, remesa u pusau mo si ele, mananu mo si ele, mamai mo si ele <hesitation> lalu tamu mo si ele le'e. o eu mane me harus o unahala mo pe, bukana ewu waka tamloyoli le'e riya patai taam na usuluko ra sou kolota, berarti yalem pe mesa helae anao tabea salam tam, jadi ite tu mata seharus si, i saher per ehui em per sei i ana u amanau, yale au amanue um anai yau ana uwe anai lo sebab sou ana lo si lalau amane reriyo. Sebab amane ri seiya re <hesitation> ren umare molou sa lore adati iyanase ilalahu adati na masakana, i mori rumai <hesitation> mo kalu mori ruma adati ta mana mori rumaiya. <hesitation> jadi duniyai re isa musti ili ere re no reisa harus hahakan, re no reisa harus kamolone. bisa he ahahaka hue ta am. Kalau he ahahaka berarti huwei, tamyen. misal ehuwei sa langsung na se'e, marai me na se'e, yalelu nam sa le'e um mau le'e au mau le'e. ke sem le? Mo kalu re nurui kamolono uru sa oho re yo. Ehuwei sakai pamasa eru. ehuwei saka pamasa eru. masi ke lau duniyai kiamati le'e, tapi kalu re kamolono ye oli kemerena tutue usa oro'e upuo hatala ela'e. upulo hatala ela'e. ni kawasa maka, launao arahua laisa berarti saka se me, mo kalu ama sute yaiyo? oro. <hesitation> Yalem sou me sah tetapi hahala, dong matasili em si pasawari em, dong mataili em si morim, sili em mane si otin, oleh karna <hesitation> marai me ana se osaido. o orayatu matao. <hesitation> Jadi i oroyatu mata esa papa si ana'a, remesa na ne anowa ne helu renu sakauwo wana sai? I makanara re tu mata na lo'o sue seine yona yei mai, mo kalu makanara harta soaka otehe'e wa lin o tehe'e he tam. ole karna harta lowa nein pemle sam jual harta ko. Mo kalu menjual keu mata, sa'o. um jiwa tu mata sa seina mane, seina mane sa o ana'i timba babaru nusa he ye tam. tapi kalu yalem pe me na o tiwa sou mananalu tam ta'ana sei i mesa ire, ire ra kam. sebenarnya sou ra kam me bisa sebenarnya <hesitation> <laughs> i an laela nusa inai sei la'a nusa inai le yai ina na ne <hesitation> sa iroliyal me ai sa ahiyate lia me ai sa, kan <hesitation> retomoni isa manu. Mo ole karna sei meriyo ite tu makang